<hesitation> Laha tena hoe sakafo maraindray zay zany, aleoko mihina hany mamy, igny zany mba mitondra énergie kokoa igny, calorie kokoa fa par rapport am'le sakafo matsiro igny zany igny menaky avao tena gnatin'le sakafo matsiro de vao maika malemilemy tegna am'le journée.